Na munj ghrane shumë te la lotteria, i pari shurbes ë se ngë ja thom njeriu, përòë më no vijën gjithë të të tupulljarjën e duan pjesin e gjindet thonë: çë e harrove kur ishëm të vegjij e vej’ e luajëm balunin bashkë? E çë harrove këtu, harrove ktje? Jo ngë harrova, però jizni brënda.